malaat kitab birii woat guurt, kitaab aina ainaa woat gurtaa aah <hesitation> kaa abaakanaa woat gurtee kaa abaa kanaa wot gurtee duub fahamuu irra dargetaa takatakaan somtaa duub akass ittanii.